O ngia za itagnao io ngia tegna misy problema ngeda be gôny araiky efa tsy tongan'ny lohana tegna mila torohevitra ngia zaha igno ngia ataoko o ery mamako any tsisy vola nefa i mpampianatra akato mignenana hoe ekolazy é ekolazy é efa leo lohana tsy aiko trobla lohako io igno ngia ataoko mba omeo sosokevitra ngia za azafady é, za ngia tsy aiko fogna ngia raha ataoko fa tomoagny fôgna za miasa loha amizay zagny.